Hispaania om üts väega lämmi riik ja sääl om ka uma kiil ja sääl <hesitation> sääl mängitäs väega pall'o jalgpalli, kuigi ega tuud mängitäs egäl puul maailmah.